أذكر مرة كنت محظوظ جداً, رحت السوق ولقيت على عرض على جهاز الطابعة من زمان, السعر كان رخيص جداً, ولما سألت البائع عن الكمية, طلع فيه عدد محدود, لما اشتريته حسيت إن الحظ ضحكلي أخيراً, لأن هذا الشي كان محط اهتمامي لفترة طويلة, الحمد لله استخدمته كثير واستمتعت فيه وحققت حلمي واشتريته.